खेल पर पैसा लगानना वारू छे पर खेल कोई सुरू होना चाहिए। <hesitation> सारीरती मेहनत करता सो खेल होना चाहिए। <hesitation> सो कि काई कोई सुरू किर्केट चे फूडबाल। चे अलतेन, रेड खेल चे, कबड़ी चे, खोखो चे, असा खेल है। पैसा लगान वारू छे पर जो <hesitation> इलेक्ट्रानिक चीज़। थी खेलना जो भी वारू नहीं कवाई एरम सारीरिक शक्तिनत काई। बड़तरी होईने तेरें थी खेलना मेधान होना चाहिए में खेल में पैसा। लगाऊना वारू कवाई।